מרחבא ביקום פי מדינתי נבדא מן אלמדינה אלקדימה, נזורוו זנקה אלחאפין פליס סלאת אלפאסין נדווזוו על דאר אלדבאח ناخדכם לסאחה שמאל אלפנא נטפרגוו פלחכאותין מבעד נמשיו נטעזאו פי אלמטעמ אלתקלידי טאג'ין ועסיר אלרומן נוריוכם כיפאש אלנאס עיישין ונטכאלם על תאריך אליהוד אלמגרביה פלמדינה, נחליוכם תעיישו אלאלחת מתנסאוש בהאל פילם קדيم ולקין חי.